اهم حاجة في ركوب العجله هي التوازن لانو الزول متحرك بي عجلتين ممكن يقع بسهوله فلما يبدي يتحرك لازم ما يميل ويكون متوازن وما يعصب ويشد جسمه يكون مرن عشان يقدر يحفظ التوازن اذا العجله مالت يمين وهو يميل جسمه شمال يحفظ التوازن وما يمشي براحه وما يسرع وشويه شويه بيبتدي يتعلم يحفظ توازنه وهو سايق العجله